Eh máan nin nuhunbuanuh náha este bidziín, bidziín shínaha shñíhirahbah listruhmah ah porque chin riáhl buen chin radiáha bwín rionuh rionuh gu´dza chxí chxí nahpa. dziáhan bwín riáh riáhl lóhoma shñíhirabah riéhetal láhan dahán astáh núhu shnédz ñizah, láyichxí astáh réhemah ñizah ya dziáhan dziáhan shchxín gáhcaluh. par gáhcah gadxéhelmah nárahbah bah, riónuh lóhomah ya pues riéhetah dziáhan bwín, shínáha listruhmah porque pues dzéhe rahcabuáhamah chin dzédzaluh rahcahbuáhamah. chin dzúhuluh del ruhuamah galóhmah yíc rahcahbuáhamah de que náhanmah shí dzé guinluh rihinmah yíc, ya nichxín shñíhi bwín listrumah, porque rahcahbuáhamah. chin ahl dzébigahlah cuémah pero del yíc ráhca riútehel lóhmah dzigah shñíhirahbah este pues dzácah ginazmah láha o náhanlaluh cáh rdzú shnéz shnédzamah listrumah. porque racabuahama chin ah bwín dzé neh dzigah shñíhirabah bah shmáhan bwín dxaaban nichxídzahan bah shñíhirabah mah listruhmah, pero pues dzácah buadzaluh. ca´ ca´ ruñichxímah o sháha per slóhon náac lac mah náh máan nin tuhbi de lóhora máhan nin listru stuhma náha biziáha slóhodzan náh porque ra´ Néhe nin rúhun biziáha náha listrumah porque rdzúhumah néh rahca rdzúhumah guiyaaꞌ róho ya riéhetamah guenágah ñáahama náh, ora sí que nagídzi ñáahamah. néh núhun juerzi, mádxi chin rihétamah raumah chxíu chxí dzi máhanin nin dzéhe lóho nédza, ya sea cuneju bwel´da chxíucah chxíucah máan bi´tuhn nin náha lác mah. bah nichxí este ráhca raúmah ya pues guenágah riéhe tamah náhanmah shá dxiétamah, listrumah porque núhuru máan mas guróho que lác mah dzácah gaúdza lácmah. pero pues lac mah mas mas slóhon náhac rdzúh rdzúh dzítuh néh guenagáha rdzúh náhanmah chin chin guinádzumah chxíush máan bi´tuhn´pues riéhetamah guena gáh shín. néhe dzigah shñíhirabah shpicumah nadúsha shínahan, del más xiitu buihindzi guinádzu lác mah, na’ dxaaba buen aydza na’ dxaabadxi si no gahpal cuidadu. shá guinazluh mah porque náhan shinmah lác mah de dzácah gúhunmah guchxíugah mah náahaluh dzácah este gaú gaú shchxíugahma yíc, ya pues dzácah gúhunmah tuhbi tuh herida. róho, náahaluh ya sea náahaluh lóhluh, dzidxín náahamah lóhluh del gináhadzuluh mah ya este pues dzichxí ruhunmah nahpa gahpal cuidadu del shcadxiluh. gináhadzuluh mah pues sí dzácahn gu guhunmah guhun ná mah yíc, pero listrumah porque, néh dzigah shñíhiradzabah este chin riábah shtuhubimah Racahama guiyaaꞌ ya sea lóho yáhga róho o lóho tuhbi ruá dahán roo rdzobahmah ra´shumah gadxétihi shtuhubimah dzigah dzigah nin gu´chi. dzigah gadxétih ya richxí riahanmah narahbah bah pues dziáhandza bwín nin náha lóh guihdxi nuhunbua, ca´ ca´náha sdzímah astáh riadzobarahmah. dzá bidziín nezchxí, núhudza este, máan biuhyin máan biuhyin, ruhun cuidadu shínmah lác mah, porque lác mah ni ruhunmah náha riacahamah shí gaurah máan biuhyin. ya nichxí ruhun cuidadumah lác rah máan biuhyin ya pues tin shróoramah shnédza eh núhu ruá stzímah dziáhan bwín nuhunbuah ca´ ca´ ráhamah dziáhanmah ráha. pero pues dzigah ñáahan ora si que listrumah pero aydza chxíu radxínpah lác mah porque jóscah shñáhamah aparte jóscah shñáhamah pues jóscah este, núhuramah porque. rúhunramah controlar plaga dzigah dzí plaga náha cunejuraa bwel´da sobre todo, chin chin núhu dziáhan shín este sequía pues chxí chxí este rariá cáha rah bwel´da. lóho nedziu o cuneju, cuneju chin núhu ñiz chxiaa chin riabah dzácah ñiz chxiaa chxí chxí rdzobaloho riác rah cuneju riác mah lac mah. riaguíhin mah este, riachxíyihmah shí raúmah per listrushín máanchxi slóhon nác néh néedza nin stuhma nin listru náha bwecu. ah bay bwecu sín náharabah lác mah náha este máan nin más shcha´gah lac bwín, ya sea bwín bwín gunáhc o bwín dxhíu porque racabuahamah yíc, rácah ora si que ruhunmah dzigadzi sentir yíc, del del este shnéhez náha ora si que dzigah shñíhirabah conexiónmah cun yíc cun lác mah racabuahamah. yíc astáh chin núhu trishtal racabuahamah chin núhu legra stóholuh listrumah lác mah porque racabuahadzamah chin, chin chxíu bwín, dzé cuhun guríhn. intención ya sea del sbweculuhun nuhun bua mah yíc, néh pues eh dzigahdzi rúhun cuidadumah yíc rúhun cuidadumah tin ay chxíu shí guhun néh yíc, tin nédza. ruá yídziluh dzápah cuidadumah del ma´dxi girialuh cáhash chéluh chiopa o chohnna dxí, pues gudziandziluh shí gaúmah porque raú shátahdza bwecu. ya este, pues dzichxí náhanmah lac mah bah racabuahadzamah gadxétih listrumah listushín bwecu, del yíc guiñíh néhelmah, guiñíhl sháha náh déh guhunluh. dziga dzí cuachxíluh shí shí lóhomah, de shí guhunmah de shí nádza cahn racabuahamah racabuaha shínmah ya dzácah guináhamah lóhluh shñíhimah. lác mah o a lo mejor shñíhimah bah lac nuh ay racabuahnuh shísh shñíihimah pero dzigah dzi rúhunmah sentir yíc, shcadzimah giñíhimah lóhl a lo mejor shñíhimah. lóhl de diferente manera ya sea cun dzéhen ya sea cun Dzigah dzi riéhe bigahma cueheluh ríh ruhunimah dzigah dzi cariño dzigah dzi tuhbi tuh afecto hacia hacia yíc, yíc rihinmah ya listru shínmah ya sea chxíuchxidzi. bwecu ya sea bwecu dzácah dzigah shñíhirabah lac rabah o bwecu criollin pero nihín slóhon nác mas, mas jóscah ruhun náha bwecu lóho nédzinraa nin ninn- rúhun cuidaduluh. nin ruáhaluh desde bi´tuhnmah este ay ay ca´ chuhumah ay gadxé tih née gacahcl mah yíc, gudzia ganelmah ruá yídziluh gadxé tih, slóhon nichxí náac más más. shnédza ríaha bwecu dzáquinruhu rahcamah porque gahpalmah ruá yídzil dzacah gahpal gui´dxayin, neh ay shí ruhun nemah gui´dxa guiñí nédziluh mah bah, ay shí. ruhun néhmah gui´dxa dzácah dhxídhxiraa chxíu chxídzi gahpaluh buidxi bwecu shñíhirabah bwecu ruáhal ta´ pero nichxí ay rahparamah cuidadu ay ay ay chxíu núhu. par shcuidadurahmah bwe bwecu lóh nedzínraa dzimah rdzúhuramah, nichxín ríh ríh este riéhe ca´rahmah shpuídxiluh, riéhe ca´rahmah shdhxídhxiluh ya pues del gahcah. bualuh dzácah guiñíh guiñíhdzal lóhmah dzigah shñíhirahbah cuachxíluh shí gaúmah ay dzá náha lo correcto del chxíluh shí gaúmah porque dzigahdzi. nuhugadxinluh mah láha née pues aydza racabuahamah lac mah shísh shláhal lóhomah raúmah dzichxídzi ruhun nelmah ya pero del shbweculuhn bwecu dzaquinluhn pues jóscahdza. riáhamah ya dzichxí ya stuhmah nin racabuahadzan náac náh mas inteligentedza náh máan, máan pero máan máan nin rachiñíhinuh caballu bah, porque núhu stuhmah. náha máan dxípah nichxígah náha mula núh nédzamah listrumah per más listruru máan porque máan dzacah des bi´tuhumah gudzidxiluh mah, ya sea guamah ya sea. gáhanmah lóho yúuh o o gapalmah pardzi chehel lóho gun dzigah shñíhirabah dziahan shín, bwín lóho guihdxi shchxínmah mas lacmah náha máan par par chédzahal dahán. per chehenel mah dahán, dzacah guichxinluhmah par dziáhan shín cosa, dzácah pues mas que nada náha shchxínluh mah chin riáluh lóho gun, nahpa chéhe dxiáyiluh. lóho gun listumah lac mah porque núhunbuamah nédziu ay nahpa shchxín guhuluyilumah yíc, paldah dx+i dzanehelmah, rdzobalóho racabuahamah este cachxí cachxí riráh. shcuhunluh cachxí núhunbuamah néhe ríhinmah dzigah shñíhirabah ríhinmah del chxíush máan o de chxíush shísh cos na’ dxaaba dzúhu lóho nédziu astáh dzéluh. racabuahamah rdzúmah ya ay ruhu námah dzámah shñíhirabah dziánlah nin gu´cahan naharabah shí nachxí rahca dzichxí néhe ya que despuesyi rahca buaha. bwín de que núhu shí ñácah o núhu chxíu máhan dxaabuin náha ya sea tu bwel´da nadusha shí gu´ca láyichxí bah rihínmah lac mah dzigah dzi shñíhirabah ríh núhu. guba´dxi dahán núhu gadxétih. Rihinramah lác mah máan máan dxaabuin chxí o bwín bwín ay ay ay bwín lóho yúuhdxi dzigah shñíhirahbah bah ay bwín guihdxi yúuhdxi rih, racabuaharamah lac rah mah. del listru shinmah porque ñáahan dzácah guahma née chin ruahmah shñíhirahbah náharuh ruámah racabuahrumah que burrinraa náharuh ruamah que burrin. o o chin ráhandzamah náh del gudzidxilmah gáhanmah racanéhe shinmah yíc, dzácah gáhanluh bidza´h dzácah gahanluh dhxóbah, o náh dzigah gudidxí duzáhndu. dzácah gáhanluh este dxiáa, dziáhan shín bwín rahca, rahca ruhunnehmah tzín, o náh dzigah shñíhiradzabah náh núhu palenca, ya palenca shgóhobamah dxhía. shásh shg+ohobamah dxhía rahcabua ora si que nahpa gudzidxidzamah porque ay núhu chxíu chxídzi máhan shñíhirabah shgóbah dxhía rahcara mancxhí par cóhobah dhxía. ya riú dzigah dzi tuhbi dhxía róho rahcan cuhun dxiáa bihuyin riúra cementu riú tuhbi rueda róh róh rahcan ya riú tuhbi yáhgan guidzi gala´yih dxéhe, gala´yih dxéhe shdidxín astáh stuhbi cuéh ya de stuh cuéhchxi riúh dzigadzi tuh gamarra yáhnmah tantu yíhcamah tantu néhe cuéh láhanmah rdzabirah dzigadzi. shpaldah yáhga par gáhca coba dshésha mah este dhxiá tin gahca este gáhanmah buehn ay gáhandximah si no gahca este gúhunmah machacar Lo que es piña shtéhen este shtéhen do´bah ya cun nichxí racahan ruhuneradza bwínmah tzín para rbuéhe mah mazcáhyi shñíhirabahn núhu máan par rdzídxi. nichxi, núhu máan par gudzídxidza par gáhan cun par carrera dzigah shñíhiradzabah riú shín carrera ríhi lóho guihdxi, ya dziháhan bwín nahpa máan, máan dzác cah máan náhalíc, néedza núhu máanin par lóho tzín, gadxéloho dzimah ráhca rahpa bwín, pero nahpadza guhun cuidadul mah porque shchxínmah gaúmah shchxinmah. atención shchínmah gadxé tih par este gahpamah juerzi gahpamah este tin gahca guhun nélmah tzín, del dzigah shñíhirabah cun gudziáhandzil mah tu´dzimah. ya ayruni ñizah ay rdzúluh lóhomah ni shí chegalahluh gaúmah pues aydza riáh téhen porque ahora si que nahpa guhun cuidadul shgui´dxayinluh. porque lác mah rácah née yíc par ya sea lóho stzínluh par gadxé tih, ya dzichxí náhan cun shcuentamah nahpadza inteligente shinmah porque dzihán shín shíca rahca. ruhun nelmah tzín, madxí ríh lóho guihdxi dziáhan nin rahpamah par guáh mah, par chehe nelmah dahán o núhu bwín rahpadzimah pardzi dzigah shñíhirabah. julodzi gahpalmah ruá yídziluh, pero pues buihinchxí náh nin nahpa mue´yi nichxí nahpama dzichxí porque raú shín máhan Nin náhama sin raú shín máh née nahpa shchxínmah cuidadu pero nin slóhon náac lác mah náha de tuhra de nin más más racabuahamah más inteligente náha de ríhi. de lóho guihdxi.